Marca la postura ena paré, gasta un nivel pa aliñal, has los buracus, entra los espichis, fixa los aguantis con tornus i poni las baldas por cima.